ʻAe, e kuʻu hoa, mahalo iā ʻoe no ka hilinaʻi ʻana mai. E ʻoluʻolu, e haʻi mai i ka pilikia. E hoʻolohe au me ka naʻau maka‘ala a me ke aloha. ʻAʻole ʻoe e hele hoʻokahi i kēia ala. Inā he mau koho kou, hiki iā kāua ke nānā pū i kēlā me kēia, e kūkākūkā, a ʻike i ke ala kūpono loa. ʻAʻole pilikia ke noi kōkua he mea akamai ia. E kākoʻo au iā ʻoe i kou hele ʻana i mua.